د اندونیزیا د تاریخ په اړه یو جالب معلومات دا دی چې دا هیواد چې تقریباً د اولس زره ټاپوګانو څخه جوړ سوی دی، د هالنډیانو لخوا پرې درې سوه کاله پاچاهي سوې ده. دې هیواد د دوهم جنګ جهاني څخه وروسته خپل ازادي واخیستل. دې هیواد د توپک او د سیاست په زور خپل خپلواکي تر لاسه کړل او اوس یو ډير پرمختللی او پر ځان بسایه هیواد دی.